Beu chamba leko beud beutii keu an liin be zuum, ning, beu geuh dagsii wogu kanu wanuu, iiraa, beu geuh leungeureu kanu, tooraa, beu dab donghi kanu, naraa, liisii woga beu kanu, ina baa geun deu, aah geu dagsii wogu kiin gu, lokachi oo wanuu, aah wanuu geu aah kiin geu, koo nda neh beud yan lessuu, n-ii woga oo deung neh beud kanu, boo lii in liina gu, bue weh dagsii yessaa yau, keu daksi waa tagaa, geu jangha, baa kell nyin tuu ruu, baa taa in liin beh maa naa, paah baa taa em geu lessu, baan ngeu dagsii wogu gu, in liina nmari, koo neh beud bu kaah leh patbeu lii in liin deung bu kanu, aah geu lokachi sengha aah baa em lessu rii, oo ko, bu nma wad lenaa, wol nyeukeya, dambeud bu ma rii, beu raa wad wa rii sebaa, geu yed waa taagaa, aah raa leugn lessu, wola aah raa yeun dii, wol biraa, aah nyeu wol ding gaa, ya beu geu leung gbeureu ko, wogu baa Biisii nyam geu aah kiin geu, nebgbad dooruu beh nyam aah boobaa gog wadkei geu, ab ya ri gog wadkeya doo naa, bu do laruu, bu do-do-do-donwui tilis deu ningsii maa, wol wa bi yi bid waa kin geu, ah tii leungeura rii, aah keud taa, yan geui keu aah kiin geu, ndi geu nebeud din geu tuu maa naa, ko neh beud leh pat, aah ara ahn liin be kan liinaa, beu maa dongnhu ko, ko rii dongnhu dabsel ko bu maa dongnhu dabsel kanu, oo maa chamba leko beud ahn liinaa, dongnhu dabsel aah rii, ko npii rii neh tuussaa, koo rii lessu, ko yeb sukka beuraa, nda dongnhu dabsella rii babaa, dam bu tuussaa ri dan maa naa, ii maa tuussaau-ii maa tuussaau, ya nda bu dongnhu dabsella rii gabaa, boo seni geu auw, bue lii kanu, ya beu em di lessu rii, beu rii tuu maan naa rii, dongnhu dabsella baa kan lii naa. mbue geun teu daksii yessa, beu lii kanu, wogu gbaa gu, aah gab beu chamba beud keu taa rii gu, dagsii yessa, geu dongha. geu kam beuraa, jaa bu bob, keu kpansii woga mu baa kiin dii ko. Oo ko, wogu mel ligeud beh baa, nbeh nda kpansi wogu rii geun di ko, men ning geu da daa lessu aah rii ga dan da naa, domin ii kpansi wogaa rii, kpansii woga rii ko rii abu mell ligeud wogu ruu, toh! Yed kussaa, bu geu yed kuh kanu, nda yed geu naa, geu koraa, oo koo nda yeraa rii geunaa, ngeuh yeraa-ngeuh yeraa-ngeuh yeraa. yed dob badin yi nwun beh gu, ya nda koraa inaa, in nda taa keuraa, aah nyam dam bud gu, aah pii teyaah, dnaa, aah dub keunnkiiraa rii aah paa woru tu ruu, aah pai woru geu domin, kora rii dobaa geu, oo dang ii riin ari nlii yaa, nwuh sen geu, subeya, nwub bageul kanu, amma aah raa aah daa dub, keud kirii anaa rii gu, araa paa taa, aah pi geuvallin oo kanu, nwui geu aah kiin geeu ko nlii kanu in ning maa man gaa, oo maa, mel ligeud bu in liinaa, irim keumsin lokachi aah nda ban nwan dii piin na rii ko, oo ko keumsiina-keumsiina rii oo ko, aah geuw geu dagsi yessi kiini, keumsin geu, n'ii geun beh geu, geun beh rii kpang oo zum, nda keumsin geun geu googaa. Nda keunseun geun geu koraa, geu nda baan ngeu liisi rii kiini, nda keumsin geun wenaa, nda koraa, paanaa, keumsinaa mu baa rii kii nii, kpang geuh oo rii teu zuum. koo ndaa koraa paah naa, neuw geun balagaa, nda keusiinaa rii geunaa, ii geu nda wad lem paan tuu ruu, nyi sen ko ndauw geun je balaga, oo maabeu chambeu beud beu geuw kanu, wogu ning ko nyageu uessaa. lokachi sen veke geu, nyageu yessa rii nwuu taa, nyeugeu yessa rii nwuu geu aah kiin geu, nen gbad doo ruu beh, aah wl oo gu, nyageu yeh n-ii ya gu, ndai wll geu lisii lokachi aah wn puu pii pig yeb dii, aah yeba beu lugaa leseu rii, nda ran de naa, ya nda nyageu yessi denaa, yan dauw wall geu lissa rri tagaa, oo ko nyii geunda koraa pah naa, npaah koraa pah naa, npaah koraa ndauw geun balagaa, n'ii sen ko, nda nyageu yessa rii, geun deu jeh, geu koraa, keu wad lemaa, oo ko maa geu jarreu wogu kiini, cham beu beud beu geuh kanu, inaa baa geun dii, oo ko beu ded yepsaa, oo ko rii veke ruu, leb fogu, yepsaa rii leb ya geu aah kiin gu, bu yebaa kanu, woi geu, oo ko nduw geun geu kod waa, yan woi yil geu, nda kan tii naa, nyi geu ndeu keu dib waa na maa, nda kan paa naa, nyi dib waa paan naa, nyi dib waa paan be seh, dib waa seh, ndauw geun je geu kod waa sen ko, ndau kan geunaa. Domin dibwaa geu kodwaa rii pat in ningumaa am sisuu, amma ahnaa beu pet dii, yedda ahnaa ndi geu naa rii, nda tuu man gaa, meulii sa'amaa, seng veke ruu, bu em fogu, meulii sam nwui geu, beu deya kanu, yaa beu kanu, oo ko ndauw geun tii yedda, nyi geun beh rii kiini, maa gbaa geu, meulii san geun beh, nwogu wen siinaa, oo ko ndauw kan geunaa, saa lii nan, jangnm wenaa, beuri geu wogu now, jangmn wenaa, jangmn wensii nau, oo ko nda jangmn veulaa, keub-keub-keub-keub-keub! Nveul veul nbai gu, yedda nyi daidai geun beh kiin dii deung ya gu, nda wol deunaa, ndeu wolaa dob beu geu, wogu van tuu ruu gu, tii nda keuuraa, wogu vana dobeu geu, veul nda jangnha rii keuraa, jangnha rii dob-dob-dob nwuyaa, nwu bed sen geu, nyaa nda jarri veula, nda jarra rii veula, veul nkeud yi wra yilu jarra rii dob ya nwui geu, nda wad lem paa naa, yan leug nkeud wad lemmi geu, wad lema nwui gu, nyan dau wogu van beud pallaa, geu yeddaa nlii geu neda lamke oo kiin dii, nya dau pall geu aah kiini, yaa nwuyaa, nbeyaa nwuu yaa, bin ya ii da kan lii geu yebb beuraa, ndakan siinaa, beuri geu wogu beud na zuum, lissi tu ruu. lissaa, rii, oo ko nda lissa rii geun N'ii geu, ndau geun je, koraa sen ko, nda kan geu naa, amma gbaa geu, geu beu saa-geu beu saa geu kora, dib ndituru ko, nda dib paa naa, dib sen ko, npaa rii nwogu vana rii tan, geu nwum wolaa, nle nwum wolaa rii, keu liissaa, geu kod waa rii, nebh dob ya, nwal wogu laa ruu, nii pat wal yaa, nda wan yedda da nwun dii, aah nwu rii, luk ngab ya nwuu yaa, yedda lii ndaa lamke oo kiin dii, toh! Keumsii aah rii ko, beu pen kanu, npen ni gu waarii gu, nda kan, keumsin ko, beu dubaa kano, beuha. nda kan penaaa, waari gu, nda kan tii naa, oo ko ntii geu aah kiin gu, jeul oo bey arii, <noise> nya nda kod waa geu naa, kodwaa rii <noise> dii dobaa, tii nya ndaa nwogu vanum keuraa, nbeh bono geu dob yaa, nda kan tirra, npah keumsin jeula ya nda taa tiin taa, oo ko beu chamba beud woga, beu geu kan geu aah kiini. beuno dii rii geu kpansaa mu baa rii kiindii, nengbad beu daa beu sen aah rii, beu kpan sa rii nwum wol da piin jeh kpang, yedda mu baa dii kin dii, kpansaa rii yel gaa, ko oo leu seng leh ii da kan lii naa, toh! Nen gad beu bud ii gab yaa, geu woga geu aah kiinaa rii, Leungkpassi aah ree. leuggeuraa rii, oo gu yedd ndaa nbeyaa rii, seng geu pat, ning gu maa naa bissi nyama ree, sign nkurui geu, nwanu maa seng aah nyiw tip be rii, ndau kan tirraa, oo maa chamba beu wogu baa, koo maan de pat nde rri geu toh! Aah nbe bangyaa geu dongnhu kin ko, wad chamba tuu ruu, beu lam wad chamba kunu, wad chamba rii ko, geu oo rii kpang oo gong-gong, n'ii geu, wad chamba rii beu geuh kan beuha, tun dii gaa, nlama lessu beuh rii, nda kan geu naa, ida kan lii naa geu yebbeuraa, geu neb liigeu beya, ii dd kan iissama, in liin nyisaam beya, ii lii ii da kan leun geu taa, in liin nyanbeureu beya, ii lii ii da kan yanlin geu taa, toh! Sen ko, nbeh ntii yaa, nda wad chamba pengha rii, geu aah kiin dii, beu naam kanu, bu ii dongnhu oo maan be geu rii, nda ahn aran kan dan namaa. aah naamai geunya da wad chamba dongnhu maan aah rii. oo ko bu maa kanu, nlii geu gullum wun gaa. Aah rii geu nda woll nyeu naa-nda woll nyeu naa-nda woll nyeu naa gullum wun gaa, nda yallin nyam ambe bib, gullum wun gaa, wad chamba dongnha ko bageul kanu, toh! Nyi wad chamba dongnha maan beh sen ko, geu aah kiin lengnhi oo rii ko, beu geuh kanu, ndaa lenghaa rii, wad chamba rii, <hesitation> nukud-nkud nvessing keu kod kiini, nyed ya pess, nda wol deu naa, wola rii dobai geu, nya nda taa wad chamba rii yan keuuraa, wad chamba rii dob-dob-dob beuno gu ntabbitin ya, wad chamba rii nwu yaa, yedda nda liin dii, geu yebbid deu, nda taa wad chamba rii sii naa, ii daa kan lii naa, oo ko beu geuh kan wad chamba, geu aah kiini.